نحب نكون موسيقارًا عظيمًا خاطر الموسيقى عندها قدرة كبيرة على التعبير عن مشاعر وأحاسيس الناس بطريقة تلقائية ومؤثرة، اللحن يقدر يوصل للعقول والقلوب حتى بدون كلمات وتقدر تخلق جو من الفهم المشترك بين الناس من كل الثقافات، الرسم زادة عنده تأثيره لكن الموسيقى عندها سحر خاص وتوصل للمشاعر بشكل مباشر.